Hariligult, ku midägi kohalikku saiaq ei olõq, sis tuud tuvvas kostki välämaalt sisse. Aga näütüses <hesitation> hääq herneq vai hää tomatiq ommaq külh sääntseq, midä saa või-ollaq õnnõ suvõ aigu suurõh kogusõh poodist löüdäq.